Muan mamam nating manaats rom fo mar vagiau tan fuainy tsina mamaa min tama mamam sin tovei, vainy te piisin ror <noise> fanaging <noise> tsue ror giim ror ma nating a saa, tana saa naa gim ror ma nom tu fifatsuts tana nat ana tou kakaa tsuri. Muan tamee ovei, tovei toto na fisiki kakaor rora, tana sana, ai tsun a gifon na kaa tsikia ta nat tana mes. Mes ma nating a fo mar ka, te katkat non ya, mes ma nating a fo binun katkat non ya ana mes ma nating a fo fi fakouts, katkat non ya tana mesmes, ai tsun a ka to <laughs> nating faruak non a fo patang koman na numaa iny guei naa naa koman na fan, ai te naa faavot naa koman na gum fan iny bogenvil. Ton fo mes fo sanaan nating kuar ror ra te aruwas ge ra te nausing fo mar faatsuts tan fuainy tsina rara min tsuvu rara ai tama rara. <noise>